Fuyundum éni ucaméén éték fo imbi fuséni barogé bara fo aw béjoow uhajéén fo jaraam fusup wala nusapéén sambun nuŋa fo uruméén to kun jaraam fusup kindi uŋoru fo uyihéén nuŋar gañéni nak uték do gabang gagu imbi fuju fuséni barogé babu oli mon inja ukaan mé nuték fuyundum.